Ko anndumi e oo tew ngaɗeteeɗo e ley amburger kaa de, o niisete faa o ɗaata o deffee faa o ɓennda. Buuru seekee o waɗee ley hen. <hesitation> ɗun woni moƴƴingol amburgeer kaa. jonkaa kalteŋaaji ana heewi. Tawaama teew cofe, walla teew baali. jonkaa wiide teew daabaaji e teew pooli.